أنا تو عم تعمل فقراتي نحب <hesitation> نخدم بطبيعة، نحب نخدم أستاذة جامعية، الحاجة هاذيك يعني خدمت عليها برشا، وحبيتها برشا، وتعبت عليها برشا، وديما نخدم عليها، وإن شاء الله ربي يوفقني، وإن شاء الله نوصل للحاجة هاذيك اللي تمنيتها بالطبيعة، <hesitation> أستاذة جامعية بطبيعة الحال، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله نوصل للحاجه اللي نحب عليها.